طبعا اه روتين يومي اه طبعا أنا عادة اه نهوض الصباح الساعة تسعة <hesitation> خلاص نبدأ يومي بأني نتوضى نصلي اه نخش نفطر اه بعدين اه وإذ كان عندي محاضرة نمشي الكلية واذ كان ما عندي نجرا محاضرتي هيكا، اه وبعدين نرجع نرجد حوالي الساعة أتناشر الليل.